E fomba <hesitation> gne gn'isane fizakagny zany izy io maro zany izy io fieritreretako an'azy eo amin'ny telozato eo farafakidiny satria gne laha sy hizaka zao a Madagasikara eto samy managny e fizakany aby e foko io anefa valo ambefolo gne lalan'olo hoe valo ambefolo e isane foko nefa mbola misy maro ankoatran'izay gn'etoa avao zany defa valo ambefolo nefa asika aaa île, île kelikely agny mbola misy pays agny zakabe mety managny fita fiteny maro avao koa indreo.